Chame teta <noise> amuu inedet koo kokono tukuk chechang, konakelchin chechang kona chegoo, chegoo akee alde koluu lagooki, achapee mala teta achame amuu kokonech ketureki kekolee tukuk eng imbari. Teta kora ngitinye kachilin kiiy ialdai teta kora inyoru rapinik, teta achame akopa akopa taretisyet ne taretin tukun chechang mesamsei itinye teta, menyalili chego itinye teta kekase rapinik kealde teta, teta kotindoo kelchin neoo nea.